<hesitation> esɔa, nyea meɖa tutugbã meɖu gboma ŋtɔ ɖeɖe ŋdekĩ me, wetrɔ gbɔa, me va tsaka gboma Kudo ademe, gba trɔ ɖa tsɔ ye ke kpo ŋgbaɖu ŋdekĩ ya. Mke ademea tutugbã sɔ da ɖe trɔ ke gbɔma tsã. Ta gboma sẽŋ vikɔ wu ademea, melɔ eya ɖe dekusia me tutubã, meli deku, lɔe ɖe deku sia me, dekusia fiɔ melɔɛ ɖe me. Ke be bia, bi viɖe kpoa, me va lɔ ademe keŋ kɔ ɖe edzi, ademea yina bibigbea megbã gbɔyebese ɖe dzi, trɔ va tsɔ dɔevi kube meme tsɔ va trɔ kɔ ɖe dzi kpoa metsɔ nu tunu va de <hesitation> leke wo yɔna nɛ? Edze Kudo kube viɖe tsɔ kɔ ɖe dzi kpoa, ɖekpo me luĩ, ye kpo meɖa akume kpo dze elalã ʋla akume. <laughs>